Iyo naku ntagasaa ka ika ja kɨvi, iyo naguu ka kaan kuu kokú <hesitation> a ku yúkui naku tiñumi, kɨtɨ yuan chi kɨtɨ ka jika ja kɨvi kaku ka jika ja kɨvi te oó saá ja tu kantava ja kɨvi chi ntuani te <hesitation> kanta ntiviko nu taka ja kɨvi a te <hesitation> ontaá ntaa kɨtɨ yuan kuan ka jika ka jika ja kɨvi yuan kua kantava taka ja kɨvi yaa te <hesitation> nasu ntii saá ka jika ja kivi chi oni kɨtɨ ja ka jika kivi te oó ja tu ka jika ja kivi.